<hesitation> Ny hôfan'ny hôtely is- <hesitation> aligna araiky, ny tegna môra <hesitation> efatra aligny, <hesitation> ny lafo misy ray hetsy roa hetsy.